Bueno lo que ät ispäkpapä't ispäkpapä't a'ksyi, e ti'yäk estee po'ki, y eyapä estee paloma wijtyajpapä jenä kumku'ojmä, jennä mi kyu'tpä'yaj äksi y tzyi'mtzyip'une y angelitu tzyäkpa nyo'se tzye'pä tzyäkpa nyo'se'une jete oye o'motyäk o'motyäk este jete oye o'motyäk ko'yi'kotata'p y ti'yäkpä est ijtyajkë otros pichoncito jete mas uma mas mäjata'p paloma jikä jete jikä't ispäkpa äjtzi no mas mas nta'p ispäkyajpa mas eyata'mpä.